lɛ a lobɛ hanminu nɛ a vɛ ju vanzo doso ho muɛn ho mu- ho muɛn lo so ho vanzo so a zenia mi man a yi a ɓa mian'inso we tuwa ho vanzo so bosi lo lɛ hi vɛ lo ho wa mu to ho ɛnɛ a se nɓe hin to ho ma se nɓe hin a lobe mamani nɛ a lo prɛnsɛsi a o vɛlo o vanso wa avɛ zenia mi yaro